Na pole ri sejarana indonesia ro wissengnge <hesitation> menuruq ku pole ri allalenna <hesitation> liweq lampe <hesitation> mega to kajadia-kajadiang <hesitation> nia- nanappa engka yaseng <hesitation> negara he egana kejadia-kejadiang. He sebelunna engka maneng yerodo engka yaseng <hesitation> jamanna jaman batu, jadi etu-etuna tu engka yaseng riyolo jaman batu. Na engka riyaseng manusia-manusia riyo- aga tau-tau riyoloe, <noise> na <hesitation> engka rekeng monroi ri indonesia nalebbi rekeng seddi juta ale- taung labeq e <hesitation> pake tawwede manre bangsana pole ri batude he kerodo. Jadi batu napake tawwede <hesitation> massappa anre nafake manre engka manenniro. <hesitation> Na purana erodo jaman batude mattamani ri jamang raja-rajae. Jadi indonesia riyolo engka riyaseng jamanna raja-rajade. <hesitation> ka wettunna rajana iyehe su- anu hindude siba buddade ri abaq keeppa <hesitation> lettuq <hesitation> seppulo lima masehi ri indo- ri indonesia. Jadi engka rekeng a- appagguru-paggurunna hindude sibawa budda naengkai pole ri <hesitation> abbalu-balukenna atau pole <hesitation> ri <hesitation> abbalu-balukenna tawwede riyolo, apaq ku indonesia mega <hesitation> wasseleq <hesitation> alam na atau linona. Na <hesitation> narek- nasabaq engkanna mega wasseleq lino <hesitation> bangsana rekeng <hesitation> tane-tanenna tawwede ku indonesia <hesitation> engkana yaseng jamanna penjajae, jadi engkani biasa penjajana pole ri tana eropa. Tentarana eropa engka ri indonesia wissengnge yase- sekitar <hesitation> abaq- abaq ke seppulo enneng ma- mappammulani engka ri indonesia. Ha yetu fammulang pole ri eropa ye wisseng iyya <hesitation> pole ri portugis, na yenaro portugis e map- map- pammulang <hesitation> jajai. <hesitation> Indonesia na kuasai toni <hesitation> pulauwe. Na selainna portugis e ha engka yaseng balanda, na yero rekeng negarade ku balanda <hesitation> engka ri indonesia <hesitation> sekitar pada ta- <hesitation> taung <hesitation> sisebbu enneng ratuna dua. He namegani rekeng nakuasai wila-wilaya biccuq atau onro-onrong biccuq ri indonesia. He na se- na purana erodo <hesitation> mebbuni <hesitation> kerajaan atau nakuasai kekuasaanna ri indonesia. <hesitation> Na purana <hesitation> nalaloi erodo jamang <hesitation> penjajahangnge <hesitation> tamani ri kemerdekaangnge. Na yero biasa <hesitation> tomatowa-tomatowattaq riyolo na- na- najagai <hesitation> onrottaq atau najagai indonesia na merdekani <noise> fe- pada taung sisebbu asera pulo na eppa patappulo lima. Na engkana yaseng <hesitation> orde lama rekeng ceritana, jadi orde lama to <hesitation> to mappimpingnge <hesitation> insinyur Sukarno na yetosi <hesitation> orde barue nalani <hesitation> pada ta- pada taung sisebbu asera ratuna enneng pulona lima. Na nalai rekeng <hesitation> kepemimpinanna Suharto, na furana erodo <hesitation> engkana <hesitation> metta majjama- menjabaq Suharto naya- manuni rekeng tawwede engkana yaseng reformasi na etu reformasi die- era moderen na ye- pada taung sisebbu asera ratuna asera pulona aruwa. Jadi mega rekeng tau jokka <hesitation> ri <hesitation> reformasi di erana moderen, jadi napeno i Suharto. <noise> Na jadi yerona narapini purana erodo mattamani <hesitation> ja- wettu makkakuangnge atau milenial narapini taung dua ribu narapi makkukuangnge he megani tasselle persideng. Jadi enarodo wisseng iyya tentang <hesitation> sejara-sejarana indonesia.